ko hawti Ulle kanjum woni hore maagel, e kesde maagel, e bandu maagel. e hore ulle a tawan e wodi honduko e noffi, e kine e gite, nden bo e wodi hore nden. Nden bo e kosde ulle a tawan e wodi fedelo, e wodi kole wodi ngajirta. Sannan sai bandu Ulle a tawan e wodi redu, e dande, e keshi maggel.